Eey, jogaade kullel wuru alaa fof ko woni hen. Jogaade ulludu malla rawaandu alaa fof ko hen. A ñaamminan ɗum, korsina ɗum, waɗta rewde e ma, waɗta yeewtude ma. Alaa fof ko woni hen.